forsætisráðherra og utanríkisráðherra lýsa áhyggjum af alþjóðlegum viðskiptum eftir misheppnaðan fund g sjö ríkjanna utanríkisráðherra segir

aldrei góðar fréttir fyrir Íslendinga ekki ætti að sníða hjúskaparlög að þeim fáu sem lenda í vanda við að skilja við ofbeldismenn að mati dómsmálaráðherra mikil eftirvænting er vegna

fundar leiðtoga Bandaríkjanna og Norður Kóreu

sem verður í nótt að íslenskum tíma ekki er almenn bjartsýni um samkomulag íbúar í nágrenni við í Skógarhlíð í Reykjavík vilja starfsemina burt þar sem ónæði sé af henni á nóttu sem degi þá óttast slökkviliðsstjóri að aukin umferð frá stæðinu tefji forgangsakstur slökkviliðs og sjúkrabíla kona sem henti aldagömlum forngripum frænda síns á haugana

fyrir mistök er fegin að þeir séu komnir í öruggt skjól eigandinn fyrirgaf frænku sinni með herkjum en það gæti orðið snúið fyrir hann að endurheimta gripina

gott kvöld Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir niðurstöðu g sjö fundarins í Kanada áhyggjuefni fyrir Íslendinga blikur séu á lofti ef molnar undan alþjóðlegu samstarfi Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir að viðskiptastríð eða deilur séu aldrei góðar fréttir fyrir Íslendinga almennt er litið svo á að fundur sjö stærstu

heims g sjö fundurinn í Kanada um helgina hafi farið út um þúfur segja sumir fréttaskýrendur að sambúð ríkjanna hafi versnað verulega Trump kom seint til fundarins og yfirgaf hann áður en honum lauk Trump dró til baka stuðning við sameiginlega yfirlýsingu og veittist að öðrum fundarmönnum einkum

forsætisráðherra Kanada gjá virðist á milli Bandaríkjastjórnar og annarra g sjö ríkja sem veldur þær áhyggjur ná til Íslands þarna birtist mikil stefnubreyting hjá Trump gagnvart því fjölþjóðlega samstarfi sem Bandaríkin hafa verið lykilaðilar í að byggja upp á undanförnum áratugum

eingöngu og gengur fram

í þessu samstarfi eins og þessi fjölþjóðlegu samskipti séu í

marka má þessar skeytasendingar sem urðu eftir fund fyrir Ísland sem lítið ríki sem miklu skiptir við erum auðvitað

að eiga góð samskipti við aðrar þjóðir bæði á sviði

og þar hefur auðvitað hagur okkar verið tryggður í gegnum þessi fjölþjóðlegu samskipti Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra tekur undir mikilvægi alþjóðlegra

fyrir Íslendinga við Íslendingar eigum mjög mikið undir frjálsri verslun og fáar þjóðir eiga jafn mikið undir því eins og við allir allir svona hlutir það sem við getum kallað viðskiptastríð eða

það eru aldrei góðar fréttir fyrir okkur Katrín segir að blikur séu á lofti ef það sé að molna undan alþjóðlegu samstarfi og hefur einnig áhyggjur af umhverfismálum það vekur sérstaka athygli að Bandaríkjaforseti yfirgaf g sjö fundinn áður en umhverfis og loftslagsmál kom á dagskrá sem er auðvitað málaflokkur sem kallar á samstarf ríkja og að það sé virt þarna má

þessi stefnubreyting Bandaríkjanna birtist líka í þeim málum

já það eru tvímælalaust blikur á lofti kona sem grunur leikur á að sé þolandi mansals verður að óbreyttu send úr landi í fyrramálið þar sem Rauði kross Íslands meðhöndlaði ekki mál hennar sem skyldi það fórst fyrir hjá lögfræðingi Rauða krossins að kæra niðurstöðu Útlendingastofnunar til kærunefndar útlendingamála á réttum tíma þá könnuðu stjórnvöld aldrei hvort konan væri þolandi mansals kjarninn hefur fjallað um mál konunnar að undanförnu hún er frá Kirgistan og kom til hingað með aðstoð smyglara samkvæmt heimildum fréttastofu segist Nargiza hafa greitt töluverða fjárhæð fyrir að koma sér í öruggt skjól hún hafi verið í lífshættu í heimalandinu nánar er fjallað um málið á punktur is dómsmálaráðherra segir að skerpa þurfi á hjúskaparlögum en ekki sé heppilegt að

löggjöfina að þeim sem losna ekki úr hjónabandi við ofbeldismenn það séu sjaldgæf undantekningartilvik fréttastofa hefur fjallað um mál kvenna sem losna ekki úr hjónabandi við ofbeldismenn

geta tafið skilnaðarferlið hjá sýslumanni jafnvel árum saman með því að mæta ekki á fundi er þetta eðlilegt ástand það er að mínu mati ekki eðlilegt að menn

séu í sáttameðferð eða meðferð hjá sýslumanni svo árum skipti hins vegar er það þannig að

það er enginn í sáttameðferð eða

með mál í gangi hjá sýslumanni nema að menn séu sáttir um það Sigríður segir að sáttameðferð sé skylda þegar börn séu í spilinu

aðeins að boða menn tvisvar á fund sinni þeir því ekki sé hægt að ljúka meðferðinni sem árangurslausri og fara með málið fyrir gagnrýnt hefur verið að sú leið sé kostnaðarsöm þetta eru nú svona mál sem eru tiltölulega einföld menn hafa yfirleitt ekki uppi miklar varnir í þessum málum þannig að dómstólaleiðin sem slík þarf nú ekki að vera sérstaklega dýr

Sonja Einarsdóttir hefur verið í þessum sporum hún sagði í fréttum RÚV í síðustu viku að breyta þyrfti hjúskaparlögum til að fyrirbyggja þessa stöðu

Halla Steingrímsdóttir sérfræðingur í sifjarétti lögin eru auðvitað ekki mjög forn en þau eru komin til ára sinna að því leyti að við erum búin að bæta við þau ýmsum öðrum úrræðum eins og til dæmis sáttameðferðinni því væri rétt að skerpa á löggjöfinni og skýra hana með tilliti til þess en svona í megindráttum held ég að framkvæmdin

gangi nú nokkuð snurðulaust fyrir sig Þórólfur Halldórsson sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu sagði í Kastljósi í síðustu viku að lögin taki ekki sérstaklega á því þegar ofbeldismaður forðast sátt spurning væri hvort þeim þyrfti að breyta þannig að þau gerðu það Sigríður segir að núgildandi lög geri ráð fyrir að ofbeldi geti verið ástæða skilnaðar en aftur á móti væri erfitt að leggja það á herðar sýslumanns sem sé hluti af framkvæmdavaldinu að meta hvenær menn séu ofbeldismenn og hvenær ekki í þeim tilvikum þegar dómar og

fyrir ætti að vera

fá skilnað fyrir dómi menn verða líka að hafa það í huga að þetta eru mjög mjög fátíð tilvik

og það er ekki heppilegt að sníða löggjöfina að þessum einstöku málum sem sem kunna að koma upp þó ég hafi fulla samúð með þeim tilvikum þar sem menn eru beittir þessum órétti

í Kastljósinu í kvöld já hún kemur til okkar hún Sigríður Andersen dómsmálaráðherra til að ræða þessi mál en við ætlum líka að spyrja hana út í stöðuna í fangelsismálum Sigríður segir

sjálf að íslensk stjórnvöld tryggi ekki mannréttindi fanga að fullu vegna skorts á geðheilbrigðisþjónustu mikil eftirvænting er vegna

fundar leiðtoga Bandaríkjanna og Norður Kóreu í Singapúr þeir Donald Trump og

hittast klukkan eitt í nótt að íslenskum tíma klukkan níu að morgni í Singapúr

færslu á Twitter þar sem hann sagði spennu í loftinu lífið virðist ganga

vanagang í

höfuðborg Norður Kóreu en ríkissjónvarp landsmanna segir frá fundinum og ferðalögum leiðtogans á sinn hefðbundna hátt

in forseti Suður Kóreu lýsti þeirri von að fundurinn í Singapúr beri ríkulegan ávöxt og leiðtogarnir fallist á að

í Norður Kóreu hafa tjáð sig undanfarna daga og vilja ekki að

prestur í Suður Kóreu hefur hjálpað meira en þúsund flóttamönnum frá Norður Kóreu síðastliðinn aldarfjórðung sem flúði Norður Kóreu og berst nú gegn stjórnvöldum þar hann var aðeins níu ára þegar hann var sendur í

telja ómögulegt að spá fyrir um niðurstöðu fundar Trumps og Kims í Singapúr en fáir eru bjartsýnir á skjótan árangur Bandaríkjamenn hafi sett fram kröfur sem erfitt verði fyrir í máli er hann ræddi afstöðu Bandaríkjastjórnar

hefur haft truflandi áhrif á íbúa í nágrenninu einn þeirra segir að bílar séu þar á ferð á öllum tímum sólarhrings sem hafi raskað

tefji

Gissur og aðrir íbúar í Eskihlíð tíu hafa undanfarið kvartað yfir auknu ónæði af mikilli umferð rútubíla um Skógarhlíð tíu sem er aðeins nokkra metra frá gafli blokkarinnar þetta er galið þar sem þetta er svona

þetta er ekki eitthvað sem þú setur

en Gissur telur að besta lausnin sé að flytja starfsemina annað

í Garðabæ yrði ég fjarlægður eins og skot Jón Viðar hefur áhyggjur af stöðunni nú þegar

en þó að íbúana sé farið að lengja eftir

við upplýsingar um að

til skoðunar skipulagsfulltrúi í skriflegu svari til

hins vegar gegni öðru máli um innkeyrslu forseti Alþingis segir að þinglokin nú séu með þeim friðsamlegri og málefnalegri í langan tíma hann býst við þingfrestun á morgun og um leið

verði frumvarp dómsmálaráðherra um persónuvernd afgreitt frá Alþingi það var annað

yfirbragð yfir þingstörfunum í dag en í síðustu viku þegar óvissa var um afgreiðslu umdeildra mála samkomulag náðist fyrir helgina um að ekkert yrði af frumvarpi um lækkun veiðigjalda og að núverandi lög myndu gilda til áramóta samkomulag náðist í framhaldinu um afgreiðslu annarra mála og hafa fjölmörg mál farið í gegnum þingið í dag bæði svokölluð þingmannamál og mál frá ríkisstjórninni þetta gengur bara alveg ágætlega bæði umræður í salnum og eins er unnið hörðum

höndum í þingnefndum eða aðallega einni nefnd sem á eftir ólokið nokkru verkefni sérstaklega við persónuverndarreglugerðina og þar á Steingrímur við allsherjarnefnd Alþingis sem fundaði stíft alla helgina til þess að ljúka umfjöllun um frumvarp dómsmálaráðherra um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga það er stærsta málið sem Alþingi á eftir að afgreiða og gríðarlega yfirgripsmikið verkefni nefndin

heldur áfram fundum í kvöld og í fyrramálið og síðan tekur við þingleg meðferð og þá gætum við séð þingfrestun svona undir kvöld eða annað kvöld og takist þetta þá held ég að við séum bara að upplifa hér svona með friðsamlegri og málefnalegri þinglokum í langan tíma stefnt er að því að afgreiða frumvarp um persónuverndarlöggjöfina í sátt allra flokka á Alþingi þetta er veruleg réttarbót fyrir

fyrir almenning fyrir borgarana en um leið leggur þetta kvaðir og skyldur á fyrirtæki og stofnanir þannig að menn þurfa að vanda þetta eins og kostur er áætlað er að hefja

við nýtt þjóðarsjúkrahús við Hringbraut í lok júlí verkefnastjóri segir að allar nauðsynlegar ráðstafanir hafi verið gerðar til að tryggja að starfsemi spítalans skerðist ekki þó að ljóst sé að töluvert ónæði verði af framkvæmdunum opnað var fyrir tilboð hjá Ríkiskaupum vegna framkvæmda við nýtt þjóðarsjúkrahús við Hringbraut í morgun

jarðvinnu fyrir meðferðarkjarnann götur göngustíga bílastæði og annan

fjögur tilboð bárust og þar af voru þrjú undir kostnaðaráætlun áætlað er að framkvæmdir

hefjist í lok júlí svo er þetta nú líka og snýst að því hvernig starfsemi spítalans er af því að það er mjög mikið mikið álag á spítalanum á haustin í september

því að þetta snýr að háskólanum líka þarna er Læknagarður og þegar allir nemarnir koma inn og það er mikil álag á spítalanum í september þá viljum við vera farin með þetta af stað ekki byrja framkvæmdirnar þá þannig að því fyrr því við framkvæmdirnar sem nú eiga að hefjast verður gamla Hringbrautin svokallaða fjarlægð

nýja spítalann alveg niður að nýju Hringbrautinni ljóst er að framkvæmdirnar munu hafa töluverð áhrif á umferð auðvitað breytir það þá umferðarflæðinu þar en umferðarþunginn á gömlu Hringbrautinni er ekki mjög mikill þannig það er ekkert rosalega mikið umferðarálag sem er að færast af svæðinu yfir á

önnur svæði út af framkvæmdinni Ásbjörn segir að mikil áhersla hafi verið lögð á að starfsemi spítalans

passað verði upp á

það eru allar hljóðvarnir fyrirskrifaðar sem hægt er að fyrirskrifa mjög strangar

það er í raun og veru allt gert til að milda áhrifin í dag hófu nýir borgarfulltrúar í Reykjavík formlega störf tuttugu og þrír borgarfulltrúar frá átta stjórnmálaflokkum auk varaborgarfulltrúa mættu á nýliðanámskeið Ráðhúsinu þar lærðu þau allt um stjórnsýsluna og þau störf sem bíða þeirra um meðferð innherjaupplýsinga hæfisreglur og gerð fjárhagsáætlana lítið hefur heyrst af meirihlutaviðræðum

meðan á námskeiðinu stendur svo virðist sem fulltrúar þeirra flokka sem eiga sæti við samningaborðið Samfylkingar Vinstri grænna Pírata og Viðreisnar ætli að taka sér góðan tíma í að leggja lokahönd á málefnasamning eiganda fjölmargra forngripa var brugðið þegar hann frétti að þeim hefði verið hent á haugana það gæti orðið snúið fyrir hann að fá

henti gripunum fyrir mistök er dauðfegin að þeir séu

gripirnir fundust í byrjun mánaðarins við Sorpu á Dalvegi í Kópavogi og eru nú í vörslu Þjóðminjasafnins þar á meðal eru sextán örvaroddar og spjótsoddar úr kopar sumir gripanna gætu verið allt að þrjú þúsund ára gamlir eigandinn hafði strax samband við Þjóðminjasafnið eftir að myndir af gripunum birtust í fjölmiðlum ég bara búinn að fá létta safnað forngripum á ferðalögum erlendis frá því hann var strákur og geymt í geymslu hjá ömmu sinni og afa frænka hans nýtti sömu geymslu hún er að flytja og þurfti því að rýma til fyrir nýju dóti þar á meðal var

sem geymdi fjársjóðinn þarna ofan í var ryðgað dót

vafið inn í klósettpappír og ég hugsa með mér að ætli frændi minn hafi ekki einhvern tíma verið að týna eitthvað dót í fjörunni eða eitthvað svoleiðis gripirnir fóru því í ruslið en Arró er feginn að ekki fór verr og þeir komnir í öruggt skjól það það gæti orðið snúið fyrir hann að fá gripina aftur samkvæmt upplýsingum frá Minjastofnun þarf hann að sýna fram á að hann eigi munina með kvittunum eða öðru slíku arró segist ekki kvíða því hann eigi fleiri segist ánægður að þessir séu heilir og langi helst að starfa með Þjóðminjasafninu og opna sýningu Inga Tinna er þó líklega fegnust allra frændi minn sá sér tækifæri í að láta mig aðeins kenna á því og læra mína lexíu og þegar hann frétti

að fá kameruna á andlitið þá hringdi hann í mig og sagðist vera kominn ég gæti endurgoldið honum þannig að hann gæti mögulega fyrirgefið mér og það væri

fara í þetta viðtal og ég vona að að að ég hafi staðið mig í því þannig að hann

komist nálægt því að að fyrirgefa frænku sinni

eða breytileg átt þrjú til átta metrar á morgun og víða lítils háttar væta en bætir í úrkomu sunnan og síðdegis hiti yfirleitt sjö til þrettán stig Birta Líf Kristinsdóttir fer nánar yfir þetta strax að loknum íþróttafréttum forsætisráðherra og utanríkisráðherra lýsa áhyggjum af alþjóðlegum viðskiptum eftir misheppnaðan fund g sjö ríkjanna utanríkisráðherra segir viðskiptadeilur aldrei góðar fréttir fyrir Íslendinga ekki ætti að sníða hjúskaparlög að þeim fáu sem lenda í vanda við að skilja við ofbeldismenn að mati dómsmálaráðherra

eftirvænting er vegna fundar leiðtoga Bandaríkjanna og Norður Kóreu sem verður í nótt að íslenskum tíma ekki er almenn bjartsýni um samkomulag íbúar í nágrenni við í Skógarhlíð í Reykjavík vilja starfsemina burt þar sem ónæði sé af henni á nóttu sem degi þá óttast slökkviliðsstjóri að aukin umferð slökkviliðs og sjúkrabíla næstu fréttir eru klukkan tíu í kvöld þessum fréttatíma er lokið veriði sæl